Ca kʉque ca peca tiempua ca ni aputzamʉtʉgay cap hʉy nucpa ca cʉjcuy jeeŋ hʉy nʉmjaysucpa cʉjcuy hʉy kʉque cʉjcuy cap hʉy nitzogoysucpa hʉy pʉjaysucpa ca tʉŋcuy, ca cuy, ca wistok cap hʉy wʉjʉ tzocsucpa, hʉy wʉjo wʉsuccpa hʉy nʉcpʉgʉyshucpa ca tʉŋcuy ca wʉti kʉque y caasa hʉy nucsucpa porque cap teji hʉy yʉ, hʉy tiempu que wanacʉ ca kʉque nʉcspa entʉ cap hʉy jʉcsucpa ʉnde ju cap hʉy muspa ca apupʉntʉg jutisan cʉtucpa jutisaŋ cay cay tung ʉnde cʉtucpa caji hʉy jʉcsupa pa caji hʉy cʉjsucpaca wʉti kʉquey caasa hʉy nucsucpa mas cuando ʉchiis ʉn niucjamʉjʉyʉ ya cap puru cuetemoo hʉy yacasucpan ca kʉque cap way ʉʉʉ way nucsucʉ caasa cap hʉy cuete hʉyshucpa todo hʉy yacasucpa ca uñepʉ tʉgay yei pues yei tep todavia shempre hʉy nucsucpam te maque jeeŋ ni te bobo tep hʉy nucsucpamte maqui jeen te chune tey nʉmjayshucpa koque te chune ca llʉlla chune cap hʉy nucsucpa yei cap hʉy nucsucpa te maqui jeeŋ cap hʉy macsucpa Caasa cap hʉy nucpa ca magʉypapʉ cap hʉy pʉcpa cay muspapʉ tiʉmʉdʉ hʉy pʉcpapʉ y ca uñepʉ cap hʉy ʉgnugʉypa cap hʉy yagnʉcspa cap way yacaa caasa toda cap shempre caasa ca uñepʉtʉgay cap este hʉy ʉgnugʉysucpa pe ca cuete jeen cap todo todo cap hʉy yacasucpa cap wa chagʉmʉ ca uñe koquetog cap todo hʉy yacasucpa y te nʉʉjʉ como taso de kʉquetogay te chʉwi, te nuchu, te saapi, casapʉ cap hʉy macsucpa y <hesitation> tejinet tesa te chʉcpapʉtʉgay te nʉʉjo como te nʉʉcaŋ te way cʉsucʉ tep este chʉcpa ne te nʉʉ pe capʉ nʉʉcanis hʉy cʉʉspa te kʉquetʉg ney hʉy nucpa cap hʉy cʉʉspa hʉyyʉ hʉy mechpa te nʉʉjo cap hʉy nucpa cap hʉy cʉʉspa cap hʉy yacajpa ca kʉque teji te kʉquetʉgay te tzawa tep te wʉti wʉti tzawa hʉy nucsucpa suycuymʉ tep hʉy suysucpa tep hʉy wʉti wʉti kʉque te pʉnza kʉque tep hʉy yacasucpa hʉy cʉʉsucpa y caasa kʉquetʉgay pʉj cap wʉjo para min cʉʉsʉ porque cap puru shis ella te kʉque como te chune tep teji te cʉsa mashipʉ y teji ca yamʉ hʉy mashipʉ Te mechaŋ clase te chune y capo koque ca chune cap wʉjo koque nete cap min cʉʉspa cap hʉy yo nucsucpa hʉy macsucpa ye cap como tejiam nichʉgʉiam yec ella como te yacyʉsucpapʉtʉgay tep hʉy cuŋhʉysucpaam caji cap togoypaam ca chune caji togoypaam cap ca koquetoga y cap hʉy nucsucpa wʉtipʉtʉgayy ca pea tiempu mero cap naj te maquimo hʉy macsucpa hʉy nucsucpa ca kʉque caasa cap sʉjʉypa ca kʉquetʉgay pe ya cuando hʉy cuete hʉymaŋsucʉ ca hora ne ca kʉquetʉg jay mero jay mero quejeamcomo cap jeŋpaamca kʉquetʉg cap nicʉtʉyshucpaampe cuando hʉy nugʉmaŋsucʉ te maquimʉte kʉquetʉg sʉjʉyquetʉ tejiam tep hʉy nucsucpaam te jaloŋ togais te picscuymʉ hʉy pigsucpa te kʉque tep hʉy nucsucpaam yec tep hʉy mechsucpa casa te kʉque te pigscuy jeen yec tep way cuete hʉysucaam yep ca wat yagyʉsucaam cuete yc te picscuy y te maqui caasa te pid hʉy nucsucpa te kʉquete noojopo tep hʉy mechpaam te unetʉgais cap hʉy nucsucpaam Caasa ca pit cʉsʉjpaam ye ca kʉque ya cap wʉdʉyaam hʉy wʉjʉ nucsucpaam pe ca peca tiempu ca cuete cap todo hʉy yacajpa todo ca unepʉtʉgay cap hʉy yacajpa pe yec tep como te maqui jeen pos cap ca uñepo tzagʉmpaam